Ɗuum kam mi ɓuri yiggo mi joŋngira e gas, ngam ta joŋngiri e gas defo ma ɓenda e yawnde, wonnata wakkati dembo ɗum ɓendae booɗɗum.